دايماً الزول بحاول أنو يهتم بي حاجات الناس كلهم، لكن في حالة أنك محتاج تختار بين فرد ولا جماعة، لازم تهتم بي حاجات الجماعة أكتر من الفرد، في النهاية الفرد ده جزء من المجتمع و هو ذاتو حيستفيد منها، لكن لو بجد الحاجات متضاربة برضو حتطر تختار الجماعة، لأنو كده بتفيد ناس اكتر من زول واحد، مافي منطق انك تختار واحد فوق المجتمع كلو.